देखा यार, दोनों मन अपन अपन जगह सही हवे। कोई एक दूसरे के जगह नही ले सकत हवे। सुबह के नास्ता जरूरी हवे अउ रात के डिनर जरूरी हवे।